<hesitation> yag gu'n c̲h̲uꞌnnbeyná <noise> nakzë yag nex, yu yag nex guꞌn mansan, yu guꞌn ndzuw, yu yag nex guꞌn naranj, guꞌn limon, guꞌn garnet, yag nex guꞌn psia. yag nex guꞌn guꞌn kë gwanab lo gana yag guꞌn guꞌn xc̲h̲aꞌzë yag, yu yag guꞌn nakzë pino, yu yag guꞌn nak palmeras, guꞌn xkë kok lo.